الصراحة أنا عادة أوصل متأخرة عن مواعيدي لما أقابل أصدقائي، رغم إني أحاول أجهز نفسي بدري إلا إنه يصير شي يخليني أتأخر متل الزحمة في الطريق وأحيانًا أكون مشغولة بشي ثاني وما ألاحظ الوقت، بس صديقاتي عارفات أسلوبي إني أتأخر اتعودوا على هالشي، وإن شالله إني أكون أكثر ترتيب بالمستقبل وأكون أكثر وأدقق بالمواعيد.